<hesitation> ngoma ukwembize itene mpaka ukiathe moto. Ukaitha moto basi ngoma yakwira vitana, lakini kusipo ikasa moto yatenda buyee ndo ukatoa mfanya taiti.